Voalohany maloha magnomagna raha zagny é volohagny mametraka discipligna endrana enjana apetraka tsara zany discipligna zany oe tsy mila mampatahotahotro olo ko mba mapatahotahotr'olo i vo- vosazy edy avakeo mila mitovy olojiaby fa tsy misy olo ambony dreky ambany zany de raha oatra zagny ke mpampianatra magnagno zagny de igny avakeo otra oé voatory amign'ny tribinaly oatra na voaroka amign'ny asagny zay.